עס העלפט מענטשן אראפנעמען האר, וואס זיי ווילן נישט האבן אויף פארשידענע פלעצער אין די קערפער, עס האט א קליין מעסערל וואס מען טוט פארזיכטיג אריבערפירן אויף דעם פלאץ און עס שנייד אפ די האר.